<audio distortion> fa ho probleman'ny vegetariens de izy tsy mihina hena zay. Mba hanoloana anizay angamba no mihina voamaina, mihina lojy ohatsy zao. De regny magnampy azahoa proteine avao koa. Afamadibadiky eo gny voamaina. Gny tsaramaso mbo misy proteine aby avao koa. Ah de angamba angamba mino ronono sy ny tariny koa. Raha manahaky anizay.